Mawluudu ƴaɓɓiindu ndu. So ngoonnga Alla ndu jannginiikan kulle kuurɗe adunankeeje e laakaraadu. Famminikan du jamaa ana waawi jokkude neɗɗo gooto. E dow jon kaa huunde nde joomun woni e muuɗun ndee. Sabi Alla ne hokki oo neɗɗo jamaa faa ɗo haattata.